Misy karazagny biby araiky zay aoe, izy kar-karaha mille pattes igny izy i, <hesitation> i biby zegny kô fkitihigny, mitambolombologn zey izy, fô izy avake mamôaka fofogn mahimbo be zay e, de môra fantatra be izy fô agnarana ndraiky tsy heiko tsara be